<hesitation> A ngatngati ra nilaun kai ra tutana, i ga turpaia amana iat, tara vavaki bea kada ngala iga vaki ra, ra luaina vavaki, iga vaki ra tutana lua, namur a vavina. Iga vaki ra tutana ma iga tultar ra tiniba tana pi ia na papalum mana lue, na lue kana, bea na papalum ure kana femili. Mana papalum tara uma, na ngarangarau ure kana femili mana pait ra mana papalum ni i topaia pi a tutana na pait ia. Damana i ngatngat iat ra nilaun kai ra tutana pina pait ia damana, kari iau, kaugu ginigira ba go ra nilaun kai ra tutana, iga tur paia amana iat. Iau gire bula bea kir a magit vakaian ika, a magit di ga di ga vung taria tara tutana iat amana iat pi bea go da laun go, da laun me. Dat amana tutana amana ulapa tara kini, dat kada niongor bula itie manga enana tara vavina, dat kada niongor bula itia manga enana tara vavina. Dat kada niongor <hesitation> dari dat amana tutana, da, i ongor ra palapakai dat mur nam iat ra. <hesitation> A kini ba vavakai tadat, pi tago di ga vaki value dat ma dat <hesitation> aumana auli ra kini na bartamana, ma auli ra umana kini tara kominiti, tara mana distrrik bula ma provins ma country bula, dat a tarai da manga ngatngat ma da ngatngat tara luaina matai ra tarai ma tara luai na matai bula kada ngalana Luluai. <hesitation> Damana bula, <hesitation> a ngatngati dat, dat ra umana tutana, i manga, i dovot iat ba dat a ngatngati, <hesitation> tago da, da pakana tara umana papalum bula, <hesitation> a vaden data vatangia bea diat auaman maira dat la? Dia- diat mati ra paparai dat, ma dat iat, dat amana tutana na dat da, dat nina da, dat a niongor tadat ma da, da, da laun pi data lue data balaure kadaumana femili ma da lue, da ta lue bula ra kini na bartamana data papalum, data <hesitation> papalum pa ra mani, ba papalum pa ra magit tara uma, pi data tabar kada mana, kada mana femili me. Ma damana bulanga, ina vatang mule bea a ngatngati. Dat ia ra <hesitation> ngalana magit tuna ngatnagti ra tutana tara nilaiun ati rapia.